Asa tegna sara zany aloha raha aminay manokagna, mazava asa de fidiram-bola longany, de misy vola akao, de akeo koa longany hoe maharaka ny filanao manokagna hoe karazao karazao hoe hoe ividy an'izao anao de maharaka an'igny i vola, de akeo koa hoe sy mihatraika amin'ny fahasalamagna zany, zany hoe salama foagna anao raha de miasa karakôry azany, izany hoe sisy pression be, de ka.